संगीत बणो एक रचनात्मक प्रक्रिया हो गए। जहां धन और वाद्ययन्त्रन साथ में लायो जावे संगीत बनावत के लिए पहिले की जरुरत हो गए यह प्रेरणा पकड़ती भावना घटना। या किसी अनुभव से मेल सके। तय करो की संगीत का उद्देश्य क्या हो। गया खुशी उदासी प्रेमी या कोई सन्देश संगीत की शैली करो। हर शैली का अपना अलग ढंग हो गए। संगीत की सबसे महत्वपूर्ण एक साधारण और आकर्षक धुन सोचो। यों या तो गुनगुना लो। यह वाद्य यंत्र मैं बजाऊं संगीत में तालियां बीट्स जोड़ो लेने गाने में जान डालो। डबल ड्रम या प्राचीन वाद्य यंत्र मैं बनाओ। और संगीत गाने के लिए होगा तो उसके बोल लिखो। बोल सरल और भगवान से भरी होने तक कि उन वाले के दिल तक पहुंच सके।